الانتقال الفوري أكيد يعني, عشان أزور أهلي, وازور أصدقائي, وازور كمان أحبابي, واروح للأماكن اللي ما كنت أروح لها, أستكشف العالم, وكله بدون تعب, حتى طيران, كما في طيران, يعني مرة حلو.